Tah ve eo to iu en no sih, to iu en aka no si gu, ian, mea toa, mea pa'un. To iu en aka no ra'oer sih tem ito en nosi ma tah boneh, tem eo to en no ma keh tah en bovarih, a soni moah pasi tavus aviah. E pasi te menom- e pasi te menom o kikis, kikis apa kiu, pasi te menom o, e pasi hara va viah nom. Hikta antoen a nom pa kara'uh. pasi abuh va viah pet a soni moah. E gu be en yiah, e pasi te menom o- pasi te menom o kikis. E pasi kikis nom a pok kiu. Be en nom yiah e pasi abuh pet ke abuh veho. Eo to iu raka no yiah sih i to nin viah ka neneo sih. Pa'un pet. Eo to iu no yiah sih. Eo ahik beo kara'uh rakah no si a en, sah, tapeok ge a sah kaukau eo to kara'uh raka no sih a en. To iu en akuk no si a pa'un, mea mu. To iu en no si ama ken tah en bovarih. To iu en mu raka no sih. Mu. Tem iu en akah no si a mu ve ir to kukuih buer. Vabet buer po sura kukuih buer iu en akah meno sih va'oret meno yiah si e seke va'oret me ya a ian, eh! Va'oret me yiah ian, e pasi pa'eh Hara vaviah. Si en akuk- en akuk si en akuk e hikta antoen a nom pa mahun veho. Be va'oret pet me yiah e gu ge toa. Pasi en akuk a noma nih. Ke en- en akuk nom- en akuk nom. pasi en- ke en- ke en e bo to he a meh ti. Antoen be e amoamun na eom. Antoen be amun na eom. Iu en aka no sih ama ken tah en bovarih. Ma meh. A meh tah pet eo to iu en no sih, to iu en aka no sih a, a sah? Iu en akah no sih a penap, iu en aka no si a, a sah, iu en aka no si a gorot. Iu en aka no sih a gorot. Iu en gorot akah no sih a ipav pet to iu en aka no yiah sih. Seke en a- seke voa me yiah. Meh tah pet eo to iu en no sih a mani. E seke vabet a- a mani po kop, eh! To iu en aka no yiah si kepa vabet yiah po kop kepa ta'o yiah, ta'o mani po kop, eh! E pasi pa'eh en yiah. Pasi en akuk nom- en akuk nom- en akuk nom e hikta antoen vavuriah a nom a en. Pasi en akuk a nom manih. Maski e to mahun vir eom, e pasi en ovoe nom. Vatoe pet menon e gu be seke vabet ha e gu po kop. Toa pet be seke vabet yiah po kop, e pasi pa'eh en vir akuk anom manih. Vatoe rer ama ken tah boneh e seke nohnoh po kop tah, eh! Pasi hara va viah raka be en nom. Si va'oret me yiah pa'un ge a sah. Momon a pa'un. Seke momon- momon pa'un pet tah, eo to iu e, momon pa'un to iu en aka no yiah sih. Iu en akah no sih o momon pa'un. Be momon yiah po sura, en me yiah oer pet. Va'oret oer ge a sah. Va 'oret me yiah o momon ian, eh! E pasi pa'eh en akuk anom manih ke en nom- ke en nom. En, e to hikta antoen nom pa mahun. Ian to te ano nen. Momon pa'un pet. Mea sah pet. Subon ian pet subon- subon o ian, eh! Si pa'eh en akuk no- ko en a- kuk no- ko en akuk no- ko en akuk no. Eo hik- eo hikta antoen ano a vavuriah pah en a subon ian. A ian apa mes akah. Iu en akah no si a subon ian apa mes. Ian bovarih, iu en akah no sih ama ken ian bovarih. O i, be seke roroev pet ama ken ian bovarih, ian apa mes, pasi hara va viah raka be gang amahun iniah